प्लेन म्हणजे इमान येऊन वचपाक किदमत जायी असता खुब पैशे असता टिकीटिक। आणि खुब जान वांग शकतात। एयरपोटाचेर विआइचा पडता पैली आणी टिकीट बुक करपाक खुब टाइम सुधा लागत।